ما شا الله كثيرين لإنه أصلا عندي أربع عمام وعندي أربع أخوال، كل واحد عنده ثلاث أربع عيال ما شا الله عددهم كبير، وأراهم في المناسبات، مو دائما ولا عادة، لا إذا في مناسبة نتجمع غير كذا لا ما أشوف.